﻿Kua añeteteko oime persona ani yandeva reta, guinoi jokua mbaepuere ani kapacidad, ipuere vaera imiari, ketigua reta ndie, osea extratrerrestre jeisupeva, mbaeti kua ivi pegua reta ndie, kua jaeko mbaiui tuisagueva, jare jukurai jaereta oñoguinoiramo jokua <hesitation> kapacidad ndie, jeta ju, jokuapeguara ou, mbaeti jokua, oimeko añetete imiari <hesitation> yaikua mbaeva ndie, mopeti persona, jokua reta peresona interesante, jare jokua reta oajaete yarakua katuvi